أني بشكل عام أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة الأخبار، منصات مثل تويتر أنستجرام فيسبوك، تخليني أتابع الأحداث أول بأول أحياناً أنشر معلومات ووجهات نظر مع أصدقائي يعني التكنولوجيا اليوم تسهل علينا الوصول، كمان أحب أشوف أفكار أصحابي وأصدقائي اللي يشاركونها على هذه المواقع.